കുക്കരു ലൂ നൂനേ വേദു ഛേസി ഉല്ലിപയ। മുദ്രു ഗോദുമ രന്ഗു ഓത്സേ വരുകുന് വേപലി। അല്ലമ്, വേല്ലുല്ലി പേസ്തേ, പഛിമിര്ഛി വേസി। കലപലി കോസിന തമത വേസി മേഥ ബദേ। വരുകുന് വേപലി കദുപു ഛിച്കേന് മുക്കലു। വേസി മിനുതേസ് വേപലി മസലലു മിരിയലു। പോദി ദനിയലു പോദി ഗരമ് മസല് ഔപ്പു। വേസി കലപലി കോദ്ദിഗ നീരു പോസി। കുക്കരു ലൂ രന്ദു വിസില്സ് വേയിന്ഛാലി। കോന്ദരി കോഥിമീര നിമ്മ രസമ് ഛേല്ലി। വേദു വേദു സരു ഛേനിദു ഇഥി തക്വ। സമയമ് ലൂ രുഛിഗ വോന്ദേ തേലികൈന।